Azafady madimôzely, sy ity lasopy ty e nikômandiko amignao fa e lasopy legioma da raha mba mety zash azafady mba soloy legioma zany satria sy de mety ame fahasalamako loatry zashy e mihigna lasopy vily toa.